ا من المهم <hesitation> مشاركه الشباب في السياسه اكيد لانهم عندهم الطاقه والافكار جديده اما يكونوا جزء من عمليه سياسيه يقدر يساهم في حل مشكله تواجههنا بالاضافه الي ذلك مشاركتهم تعزز الديمقراطيه وتزيد من الشفافيه في الحكومه لكن بعض الشباب ممكن يحس بعدم اهتمام او عدم جدوي لمشاركته وانه ما راح التغيير فشئ يحتاج الي <hesitation> يعني <hesitation> تظبيط ضبط وربط. <noise>